يعني بنحكي لها انه اول مرة انا ركبت فيها طيارة كان الموضوع صعب علي وانه انا كنت خايف متله بس لما ركبت مرة والتانية والتالتة صار اشي عادي يعني ديما كل اشي في اول مرة بكون اله رهبة بيكون اله اشي متل هيكي بتخاف منه لانك ما جربتها من جبل بس بعد ما جربه مرة والتانية بيصير اشي عادي.